Mmm, deebia bii sakua san nyɛ adaana a ni kiŋɛ ta dikɛ la amiŋa due e gee ita miau miau ɛɛ hɛɛn. A san tara amiŋa duura fu bala la a mi ti adaana n bala ti a nyaa pa'ala e nɔŋerɛ.